Houɗe, go'o, ɗiɗi, tati, nai, joi, jweego, jweeɗiɗi, jweetati, jweenai, sappo, ago'o, a ɗiɗi, a tati, a nai, a joi, a jweego, a jweeɗiɗi, a jweetati, a jweenai, shappanɗe ɗiɗi, shappanɗe go'o, shappanɗe ɗiɗi, shappanɗe tati, shappanɗe nai, shappanɗe joi, shappanɗe jweego, shappanɗe jweeɗiɗi, shappanɗe jweetati, shappanɗe jweenai, shappanɗe tati.